Fomba mahomby hampihenana sakafo ariariam-poagna an-dakozia zao an, ohatra hoe:alaiko aminà ohatra ampango, ampango ohatra hoe afaka aherina anao andrahoina miaraka amin'ny vary iny, de ohatra koa hoe aminà resaka ro an, ahenkegnanao izy a, raha ohatra ka efa fantanao hoe maro loatra na karanzany de amin'iny izy mba sy very.